Raha ny kolontsain'ny Italia indray no asiana resaka dia any Italia no nipoiran'ny paty sy pizza, de any Italia koa no ahitanan'i Raoma sy Vatican izay toerana ahitana an'i Papa lehiben'ny fiangonana katôlika maneran-tany.